د ویښتانو خرییل البته زمونږه کلي کې عام دي، خصوصاً هغه کسان چې سپین ژیري دي ، <hesitation> او نشي کولای اکثره وخت چې ښه ساتنه ترینه وکړي، نو معمولان هغوی خپل وریښتان خریی او یایې تراش کیی او زما په نظر دا بهتره دی.